Lthaɗi ti ɗafaya, ma Lthaɗa Sussuɗi Sir, ma Lthaɗa Sussu Lthaɗi ti Sir, ghinghin ma puc’a wi ma gyiɗa diɗana, wi ga mu muc’usi gwan ta ɗi dinnan te, wi gma mu tau, bu laya puc’a kui kamar niya albasani’i sai yu hala Lthikarni gaari ghi haccakho, ndaka khiya ʒa ca varau, Sai yuɗa Vyusi ɗi, tuna diɗina, yu puc’usi, niya de ma Lthaɗa ɗafayana ma Lthaɗa dai wi kwahyiyai, don ma puc’a wi Lthaɗa dai wi dava na Lthinu, ma puc’au, amma tani zumu, ma pucu'su bu har ta guiraa gwama ga gwamanghi gwamani ma puc’a wuyan wine Lthin niya albasana. Niya yau Lharakai, niya yan tahyiyi dai to mani ɗani dai to puc’akasi tani susuwu ghigin miya, mani gwamani suban ya Lthakwa nufinu, wa U’mm ma kiri C’u umma ɓakwi, ɗin bu U’mmakai nufesi a tsigatu ƙhiɓu, ghama we sai tada kira ta muc’au, ghititu fala yiɗa kaman sai taɗa muc’au tu buga nasi jani ɗi aljibasi tu puc’a ƙwinyasi, amma puc’akho wuyan wini ɗani, ma puc’usi sussuwu, ghingin ma p’ayu ɓaku, ma p’i ma cayi puc’usi wi dinnan ta U’mmamu, ta U’mmamu khin, ta nzaya ghima.